Ndi nna nka menghi nse o me. Nse ome akpoe nji nyine nya eron. Nka menghi nse ome. Nse ome khin a bhia obhia, khin chang abhia khin anyaga onyaga, menka menghe. Me nkumi na nne, and nong nkumi na nne, nfon osera bhiji. Njigha nne. Abhing m se etta, nkam papa, se eye chong oji bha mfao, me ndua. Etta, papa, eye o boji un nwet o, o ki ji un oji bhong un nkab ati, me nri ori na ye. Erig a ji nji mme nkuma na ns o ure, akara m ntime se chong oji sum un esum. Se nenka nendum, nenkae akpi obho nendum a kpi obho. Chong o ji sum un esum. Ndua. Nse o me anyine akato se yim nji me nto me se mboyim ka jena me nkafon nse. Kpe a to se nyim jen, nki yim, kpe ato se nyim jen, kpe nwet nyi ndi njak, aki nam owet feb akare nti nwet, me ndi afo nchingha, me se kpe bhagofu mbi akari mo, nji kare. So me njighi ane ame ka jen a me nka fon nse. Nse ome me nyim. Nkumi na nne khin nkue, nchibhe nji ndi nna eye. Kpe etum abharane nji nyima nna eye nkumi na <hesitation> nse ome nyo nkumi na ye, ya na akpi m nwet njak ta nchibhi na nji ndi na eye.